<hesitation> To <hesitation> ma da'agachi kam nggomnati nagt <hesitation> hanəu nggɨ state stateuu ko nggɨ local government, ma daa gachi hɨcha kaa kɨragən hɨcha həə kɨrəgən, hɨcha goa kɨrogan na monkɨn ma shiye noo da'a hɨcha gana <hesitation> ɓariye nəə də'ə hicha gana <hesitation> ɓariye nə'ə taɗitɨjub bda na ja mgesutatuib na ja bgginbata bggɨ taɗtaɗchi njiməm nggɨ nəəgən nəə yagamɨn ɗɨ turanchi democracy. So ma ɓari nii taɗita a ɗzɨ taakinye humwakɨn a dzɨ gwaɗaa ka <hesitation> a dzɨ gwaɗaa kangəkin <hesitation> ko tsua dzɨ gwaɗəə kangəkin <hesitation> ko tsua dzɨ gwaɗəə dɨ wura <hesitation> a dzɨ gwaɗəə səə nɗə nji a ɓwandivəgəkin ko kuma səə nəə huɗakin hikina gwaɗa ma ta ɓarin diggba mba dzɨchi hɨkina dzɨ gwaɗa ko kuma <hesitation> dzɨ mba dzɨ mbaa <hesitation> gwaɗa ko kuma ma ta bari dɨggba dzɨ mba dzɨ mbaa takɨrkɨin a nzakin nggomnati nii so, ɓariye naa taɗiminka uhwaa So, ma ɓariye naa taɗiminka uhwaa kɨn ko nda a'a <hesitation> nggomna nii ko <hesitation> ɓariye naa taɗamɨn ko a house ko a national assembly. Ma daa gachi irin mahyaa ɓariye naa ko hɨch mɨndə bɨrəmən nəə boidɨn ga hanan. Ma daa gachi hɨkin naa ma həə gakin kɨrəgəkin dɨva hɨkina <hesitation> hɨkina gəə hangkaligəkin dɨva a kɨra monkɨn ma ɓariye taɗitɨkin naa hɨkina nahapa bonangakin muni bonengəkin muni shiye nəə daə ələ gakin a ganəkin mɨnt. monəmə tasə <hesitation> səə naa ko mahyaa asibiti nda barin ka haa mbuhamadinnɨ. Ma daa gachi hɨkina həə hangkaligakin ka mahyaa nəə. Ndama sai hiya ja'a madin bwang hɨkin ka jaa madin bwang hɨkin ka mbətəkin ka mbohachi. Hɨkin ka mbətəkin ka mbohachi ndama tasəə ayam dzaakin ka mbohəkɨn ka irin mahyaa hagiye naa gimɨn nggɨ mbohakɨn, hagiye aggɨ mbohadi madiye nəə nggɨ nggomnati nəə tasə kobo ndagəkin ko hɨkin mɨ dzuu a hətə <hesitation> so, ma ɗaə gachi hɨkin na'a taɗitɨkinmɨn hɨkina uhwaa na'a, taɗa kɨrəgəkin dzaakin ka mbɨrdɨnkɨni. Hɨkina pohaa hɨkina ɗarya ko kozaki ko shi lənə ka haa mbohadɨn gamɨ madiye na'a hɨkɨna shi pohaa hɨkina hɨjan. ko daa gaa gɨkin kobon diva hɨkina ga'a nyiwakin. Ma naa haringakin naa maa tɨchi waa daa sai ga pɨri mɨndan kobo dɨva ndama hɨkin taɗituuna. Manna tsu hɨkin, ka pɨra poɗkɨ hichi nii naa ləna gamɨn shiye naa <hesitation> nzakəkin <hesitation> hicha nza daama kangokin. Ndama hɨkin nggomnati na tsu sən ndɨɗangan rugwa naa rərə gakin kobon, ma dəa gachi hɨkina honana mi ta ɗɨɨkin kin. irin mahyaa səəə nəə sənə tɨkingo ka nauwangəkin hɨkina ko <hesitation> makaranta injiuji hɨkina <hesitation> hicha nza daama kangəkin. Ndama hɨkin nggomnati na tsu san ndɨɗangan rugwa naə mərə gakin kdoon, ma dəə gachi hikina hanana nji ta dɨkinkin irin mangaa mwakəkin nəə kalagakin, hɨkin usta gokini irin mahyaa səə naə sanatikin ga ka nayuwangakin hɨkina ko <hesitation> makaranta jinyi hɨkina <hesitation> ko hikima galaɗɨ kobongan masəə naa inɗanga mɨndən pirkin ko ɗo ci gəəgɨimin kobon, a ndamɨna gəə bwangagɨ, itɨikina pohəə hɨkina naha pa mahyaa kozokiye vəvə gamɨn ngti karatu gbəgbərəchi ujilya nyetəti hɨmɨna vadɨn <hesitation> gaangən. Taɗa sai ga pɨrimin kobo. Ndama, ndɨɗangakin kam a hii mɨ mona a pɨrakin kobo maa tɨ <hesitation> tasə kobo, ndagəkin ka pɨrchii ɗoma mɨ mbəəɗi mɨ taɗtuuna hunə taakinga